Min ngodi kanshiko defirde fere-fere, aranon min godi gahere, ko min jonngata dow fukkoje. Min godi bulugariwal ko min burgo to li'o. Min godi marowa, ko min nokkaya ñyiri so ɓendi.